Aku ngoeng keta hang ela, <hesitation> ngoeng hang ela goreng, susa tapi cari'n one jogja, jadi harga'n kole mahal. Biasa'n aku hang paling one ca minggu suangkali.terus eme ca wulang paling lima kali'n. Kalo hang nakeng ela ngoeng daku agu tumis agu saung ndaeng. Aku ngoeng hang nakeng ela eme campur agu kecap, aku kole ngoeng <hesitation> hang rica rica ela eme do keta nggurus. Biasa kole aku ngoeng hang kecap ela hitu do kole agu do nggurus.